Wala ken biré soro nda worémé, komou <hesitation> dioŋa dioŋadi nké sorongana worémé, ké bé gana fo féyintéŋa, ada diopa guéli kaké ka nokho npina, séli khirssé bé ga kaké nokho agana tiné ti guédiaŋé ké a ké layi séféné khassou khili ana kha séfé khassou da ana kha gongo, ana séfé kha nakha kha daŋa khadi khana, <hesitation> khana tokha khalé khana dango tokhéyi kouwa. Séli guédiaŋé bé gana daga aga féyindi kéta foné guédiaŋou nta bana mokho, séli ganagna yeukha lémou fili khibaré gna guéni eywa a féyinté nguéni, ééé gnakhamala khoro ŋano, <hesitation> yakharin kara ganagni a gna gnakhamala yakharin nkhoro ŋa no ina diofé kouŋa ina kouŋa i kou ŋa tou i ga safana mokhonbé. Séli ganagna éywa, a yakharin karafé yeukha lémo npili ya nakhana ta yougo do yakharé ima geumou wala yakharé ké gna kho ga bala yougoké. Wala yougo ké yama toloŋo, gnakhamala khoro ŋa no ina féyindi ini takhoundi, ina séfi nakha. Séli ganagna akhi ni fili ya kha guéni kha guéni khadi bon akhinikou khama geumou ka nokho, alakoulahal agna téyi lémo gnana khaywo wala kha fabanin pili yani toussala khama geumou ka nokho. Bon komi ngada ko mokh fanaŋa mokhon bé kaké khirsé a gna kha faba yimé wala kha faba khoré wala kha faba tougouné a finaya séféné kha nakha, bo ganagni digamé kenda féyindi kéŋa araygnana ana ina diofa séra soro yogoniya gnana noŋa hari gnakhamalani yimé fé, mais ana gni éé soro yani dango nguiya fessiwilissani ngani iga, fi ndou touwano gnani, kou laga fi safana i ga ina fi ké diofiya, kou na séfé kha nakha ina kha geumoundi, soro gni deubou kou nokhoŋa ke ŋakhati anagni, ééé i yogoni komo gnani i yogoni gnakhamalani gnani, i yogoni yimé anagni horo gniméni yani khadi, mais i ganagni tini digamé bé diofé débégoumén ké ken ŋakhati kénakho igada, angada kama nkhiri fanka gna angada séré nkhiri débégoumé nké nokhou sou peské ké nakho, kité gna, digamé sou ga diofé noŋa ayakho ama mouli khakou na ngomou a khoté gnani. Inta douŋéné digamé ga dioféné débégoumé nkéŋa débégoumé nkéna kho kitana gna a kéna tounka gnougo gna, digamé nthéféné kani nokho gna ya a na séfé éywa khabila ni nokho, wala séré béni ga deubou kou nokho i ga fi geumoundini inda mougou nanti ké khibaréya kéka dé. Ina kha khiri ina daga wali na guiri ina daga kha sagata, ina kha khiri bané bané fina ina séfé kha nakha, donko gana igana bané sou séfendi, i gada tou ké bé guéni kha nakha, kenbiré inari kha takhoundi béra banéŋa. Inati kha fi ké khana a gnama khanala sogo sagamé, ké bé ga bokhou inati kati toŋou nta makha, peski ké nokhou foulani do ké nokhou foulani do ké nokhou foulani toŋou nta makha kha kati ankha ando ké kha féti guédialémo kha yani koundou kha yani koundou. séytané ya lo kha nakha ŋa rek. Khana tou nanti seytané yana kha khadala sogo sagamé, wogni biréné koundou gna, kou gnagni kani kou solidanto gnagni. Lenki woga douna kébé lenki nké gana mougou nanti ntakhaléma bé ka fo yéyi, nti lakhé ronéyi, guéli wakhati ngana nga nkhawa digamounou téy nti séféné wala wo ka gnimé nokho ndé. Guéli wakhati bé nga khawa séféné nti séféné a gana kigné bono rékhéŋa wakhati nbé yani gana bono wakhati nbé yani kéta i nati dou guirindini i ya rini ééé geumoundindi, kenbira a bono a ranta guémé, a ra aranta guémé. Bon péw o o ga douna bé lenki khadi, encore soro kou yiméni founbé gui i yiméŋa séré ntakha séré kité séré yantakha séré kitéŋa koi. Wala pésk kenbiré woyimé kitougnaya ngada ko fanaŋa mokhonbé, kan khirsé bé guégni kaŋa a gana kébé ko, noné kébé koutou sérénta dangui néyi, paskeu <hesitation> soninkara sou <hesitation> kafoŋa woda kofo ké takhoundi ké gna kama, wossoussou fayi mé wossou méréyé na séré bané ya makha ka nokho. <hesitation> o sou télé golignaya o souna golignaŋano gna, o ga fofo golignaŋa assou méréné, séré bané ya makha yilén gana kéré, yakharé bé gana soré assou télé ken théré bané ya sigui, ana a nafa nkhenthié ana woutou a na kinaŋa, ana daga gna yigandé a na ra takhoundi a na béssou gaya a na ri ina kha ana khirindé ndébéri béssou nari takhou ana yigué. Ogni koundou gna, wathia séré ntakha séré méréyé bé sou gayéyi a gna fona lémé, a lémé na lémé gna, agnakhé a gnakhé gnani, a gnana gnakhé marana a gnana lémé marana, a ŋakhi bé andaga sakhé fabé a ranta ama khawa a ranta lémé marana. Hara npaba bé gada nthiara yimé a ga kaké nokho, a ranta aranta lémé marana, ando akhi bé ga fabé kéma ri digamé, ando akhi bé ga tini wo fabani npili kéma ri digamé. Bé sou ga yéyi agnimana dou marana a gnimaga <hesitation> ka nokho gnimé ri lenki béssoudi golignan gnokou gnani, béssoudi doura nkhalé gnani, kha béssou khalé gna doura na makha. Kofo keken tokhowata, wo gnakhamé ké ina soro harkénkha yarkhato kou lenki, wondi soro, angana daga takhou yarkhatén kama ani dé dé logomo fili siki assouna guiri. Maro ndo tiyé tiyé ŋa goti kholé ké kama anta yiguéné, gnékhéŋa kholé nkama anta yiguéné, bon woyi mokho tana lenki un deux troix pip wo wourounou kata tribinal ni kouwa. Cest a dire que a féti kougnago koutou dé ido koutounto gniya, wo kouti déjawo pask ganagni wogamakha kouti wo mé gni khibaré ké diofa, khibaré ké magni dioféni kouŋawo, hari débégoumé bé ga débéŋa khibaré mégni diofénéy wo angana korossi débé nokho ken ŋakhati, débé goumé guédiaŋé gna digamé nga séféné missidé kéŋa nta danguini bané filo. Kenga fé toŋé nbané yanéyi, ti a soro guédia ida toŋé toŋé ragano gnagni ke ŋakhati soro nda guédia inati kou béni ga kébé ga bokhou ké kadia foulani, ké bé toŋou nga makha ké kadia foulani dokhodo fayi ŋa kénké i gada ntokho nthiafa dokho fayé gna ké kadja foulani. Kou gnagni séféné missidé ŋa mé guédia lémo npili na mé diofa débégoumé nokhou ama gobo, surtout tribinal sirtou, zendarmeri yo kou li sassa kounkoundo o kenbiré wo kouti. <hesitation>